Sasana ny hena raha vao azo ah, de tetehina lavalava ah asiana sira de ahantona amin'ny tady izany hoe atao kitoza maina, <hesitation> faharoa ah tetehina manifinify de ampiana sira de rehefa maina de totoina ary ny farany ah <hesitation> atao anaty vata fampangatsiahina.